Muting maan umimé babé éni uting mo, mo béséni éniin mo moomé nang barut, basiit néni uting bo, bo béséni éniin, étubabuño éni uting yo, yo béséni éniin, guruto éni uting go, go béséni éniin, éwokay éni uting yo, yo béséni éniin, éfatato néni uting yo, yo béséni éniin, gusaak néni uting go, go béséni éniin, bucaŋéén éni uting bo, bo béséni éniin; ma muting nimiir mé babé néni uting mo, mo béséni éniin ya jajaak.